हमे न हप्ता मे खनाइके लागि बेसी से बेसी समय खर्च मिनट खर्च करैसी जैसे की बिहाने उतहीसई । त <hesitation> बिहाने के खाजा खेला कमती मे तीस मिनट उके बाद बारे बजे ओरई कमती । एक घण्टा खाना खाया लागैया उके बाद दु बजे ओरी खाजा खायाला उहू आधा घण्टा तीस मिनट उके बाद । रात क खाना एक घण्टा सब मिलके दिन भर मे तीन घण्टा खाना मे डीसी खनाई मे तब तीन घण्ट के हिसाब से । हप्ता व्यर मे सात दिन होबेला सात से तीन भाग कर्म त यकाइस हप्ता भर मे यकाइस घण्ट हमैके खाना मे डीसी । यकाइस घण्टा मे मज़ा से मन भारी खाना पचाइया आ होजाइया हाम्रा पूरा किसियों ।